موعد العطلات الوطنية في السعودية اليوم الوطني تلاتة وعشرين سبتمبر وهو يوم تأسيس المملكة، وعيد الفطر يبدأ في واحد شوال يستمر لمدة ثلاث أيام، وعيد الأضحى يبدأ في عشرة ذو الحجة ويستمر أيضًا لمدة ثلاثة أيام وقد تختلف التواريخ الدقيقة بناء على التقويم الهجري و <hesitation> الاختلاف في الأيام القليلة.